गुआति एत क्सोन्दिअ, निलोक्यो अरु मेघलिर् क्सुबै किअ जन क्सोन्द् मिलोन्। निलोक्यो एगोर कि सकोरि जिबि, अरु मेघलि एगोर कि क्सिल्पि असिल्। एत केसेत् मेघलिर् दैरिए बोत होत् उरि पोरिल्। निलोखे तैक् दिबोले गोइ कोले, हि तु अपुनर् अपु निये नेदेख कोइ पोरि गोल्। मेघलि मिसिकिऐ कोले, धन्जब देतु मुअर् बोहु मुइलोबन्। एने दोरे कोथबोर् अरोम्बो होल्। दुयु क्सोन्गित्, कोबित, अरु जिबोनोर् क्सोपोनोर् बिफो ए कोथबति थगिल्। प्रेतेक् क्सोन्द्जर् नोदिर् परत् मिलितो होल्। एके लोगे क्सोन्गित् गै क्समए कोथबो धोरिले। एक् दिन् निलोखे कोले, मोइ अपुनक् नुहुअ कोइ एकु कोल्पोन कोरिबो नुअरु। मेघलिर् लजोत हहि कोले, एने प्रेम् क्सैतहर् बस्तब्य होइ। निलोखे हत धोरि कोले, जोदि हि तु सम्प्रन्न होइ, मोइ कितिऔ क्सेस् कोरिबो खोजो। मोइ कितिऔ क्सेस् नो कोरिबो खोजो। सेज् दिनर् पोरए दुयु एके लोगे अक् बहिले, जेने ब्रह्मपुत्तर् धोर् क्सोदए एके लोगे बोइ थगे।